<hesitation> I gn'ame hotely zany, io zany izy sarotry gn'hizaka hoe zao fa miovaova, misy zao agnatign'herindro raiky aho misy intelo mihina amin'hotely, misy agnatin'herinandro araiky zaho sy mihina amin'hotely mihinsy, e tena tiàko zany r'iaho mande mihigna ame hotely da amin'io restaurant <hesitation> chic io zany e tena tiàko, da misy fotoa avao koa indraikindraiky mande ame fast food.